Juustõ om ka väega erinevit ja kõgõdõ rohkõmb kasutõdas vaest säänest juustu, miä om lihtsält viilutõt sääne sille juust, aga umbõlõ maitsva om sääne teräline ja kõva juust.